wodi profession je lissafe wato mathematics, statistics koh accounting, wodi je nyautugo nyauɓe, wodi je kita, wodi je yanayi je duniyaru, wodi je zane sannan wodi bo je shubal